طايب بص ، علشان تتجنب أن أنت متصحاش مرهق و مصدع و معرفش أية ، حاول على كد متقدر انك ايه تنام بدري في الليل ، طيب أنت معرفتش تنام بدري في الليل نام عدد ساعات يخلي جسمك قادر ان هو يحصي يعني نام اربع ساعات ست ساعات ساعتين ساعه و نص بحيث أن أنت تبقي قادر تصحي